nwerem huru nu aya rumuntakirim himazirim nuaya nde wem huma sirim na aya ma himasiriba nu aya nye bala dum nwerem mala ah ono zukam ndem ka ezi ah ono zukum ndem ka ezi ah omera ola egua nmakana obuama egua nmaleana oheppun nu ehie nu oburoma su oji iheai ome nha npoma nyeji osunuonu oka ma ke lwaika magweru ka egea ngbe ozuyaha ke mohema hakiyem nkpoma nosonuonu obunoha nanuaya aban nu chie obemena nkpamara agwa masirin amasi ohamera mesera ze lum nuaka ndewea nburuma mego oyi amera oyi nhaki mohega mberika maru ya zaeyin no meganum umbara nbekam obu deda oju nbu mesim bede oma buy nu aghea masirim amasi nu ha omegarum nderiye berere nye mema sinama ohuram nu aya mezebede nyeriga berere nye rye barere myazinema <hesitation> nye neja berere nya zinama nmikpe dam zanuka ogbahganu ke motu